Arannii mi wala mota hore'am bo mi anda noi mi naftirta be mai so mi anda no miyarata nebbam bo mi anda noi mi faɗɗata ha nebbam ngam mi wala mota